<hesitation> A' janal jach ki' ti ten a' inwulik ki- kinwa'lik inten <hesitation> a' käy a'lo' jach ko'oj b'aje'laj, uchitun ma', uchitun a' käy intech ab'el ajok'es ti noj ja'il b'aje'laj ma', b'aje'laj jach jach ma'an ti aka- ajantej ak'atij jantej käy yan a' mänäk jach ko'oj, b'aje'laj up'iisil a'-a' käy inten a'lo' inten jach ki' ki' tin chi' etel chäka'an etel ja' <hesitation> kumentik kujochb'ol ichil ja'-ya'ax ja'as a'lo' xan, a'lo' xan patal injantej tzäja'an, <hesitation> a' käy tzäja'an patal kin ja' jach ki' tin chi' xan, a'lo' ku- kujok'säb'äl kujochb'ol kujok'sikoo' tulakal uchochel tulakal ku- kumentikoo' ti'ij kutz'ikoo' etel harina kujochikoo' ti etel <hesitation> yek' te'lo' pues ki- kijok'sik a'lo' jach ki' ki', a' käy tzäja'an etel käy etel chäkbäl etel ja', a'lo' jach ki ki'.